<hesitation> Irô Etiôpia iô àby ndraiky izen̈y sakafon-drô nataon-drô mifana- mifanarakaraka ataon-drô afrikain ndraiky arabo àby iô zen̈y. Baka amin’ny lafarin̈y aviô amizay mihin̈a raha bazy ba- balabaka amin’ny legimo ndraiky, hena karà karà in̈y.